A' makoo' que yan u ka' b'el kika'aj tzi <noise> tzäkik u- u- uyaj uk'ab' u- u tulakal b'a'ax ki yan tu tu tu kelenb'al <hesitation> hay que <hesitation> ti p'o' ti kijabón, ti ki'alcohol y a' makoo' b'aje'laj ma' u tan utuklik ti kipokche' man tulakal tub'el ti hospital ti kitz'äkyaj, pero ti otoch ka'ka' jutuul ti'ij tan tuklik u ti kib'a'ax kub'el utz'aj ti a' tz'äkyaj ti uk'ab' o uyok o tulakal b'a'ax ukelenb'al yaj.